Кухняи Швейтсария бо хӯрокҳои содда ва маззаҳои табиӣ машҳур аст. Аз хӯрокҳои маъруфи он фондю ва раклет мебошанд, ки бо панири гудохта тайёр мешаванд. Швейтсария инчунин барои шоколади баландсифат ва маҳсулоти ширӣ шӯҳрат дорад.